احب احتفل بعيد ميلادي، اجمع اقرب الاصدقاء، والعائلة تكون موجودة، افضل هناك تكون كعكة ومشروبات ويكون في عشاء بسيط، احيانا نسوي نشاطات ترفيهية العاب او رحلات قصيرة، يهمني الاجواء الحميمية والضحك، والذكريات اللي شا يخزنها